Ang bus o okra borok no bachajak nuk khe ang ani seat o achukdi hinwui sanai. Puila ang gana gini bwchajak okra borok de tong hinwui naina. Jodi kebo tongkhe ang bono ani seat o achuknai de hinwui swngnai. Bo achukani hinkhe ani seat o achukdi hinwui rwnai. Tei kebo okra borok tongkhe ang bongni bagwui seat natugwui naina. Seat mankhai borok no achukrwui rwnai. Wngya khe ang borok bai kok salaiwui tongnai borok nongkhorya sa jora. Amtwui khe no chini okra borok rok no chubachu khainai.